A boina tuna, ina, iau iat a, Ephraim Tavok, <hesitation> iau kaugu papalum, na marmaravut tago ra balana gunan, iau ga papalum dari ra, Chairman kai ra law and order. <hesitation> go ra papalum, iau iat iau vatur vake ra malmal ma gugu pi iau papalum, tago ra, papalum go iau tur tana as a Chairman kaira, law and order. A kaugu papalum, nina iau vanarikai me iau maravut ra mana barmana, iau oro diat, iau tata pa diat, iau vale diat tai taumana, nagala na pakana, pi koko diata part tana, upi diata mur ika ra kopo na varkurai, papalum na lotu, ma a papalum tara balanagunan. Damana io go kaugu papalum, dari a Chairman kaira law and order, kaugu ngalana gugu, kaugu ngalana, mamainga tuna pi iau pai- pait go ra papalum. Ma iau gire dari na ba, go ra ivat na rip na, a tarai nina iau, iau balaure diat a kani navunaram, Iau mangana maravut bulu diat. Aumana papalum iau tur paia iat, ara iat turagunan ra Chatolic, Ma iau bolo livuan, ma tuk uti iat Bitagunan. Kan go Navunaram iat, iau iat tikana tutana nina iau ga, iau ga set tago ra ailima na zone. Pi iau ga mainge pi, gora Navunaram tago i gnala mat ra, <hesitation> iau ga gire ra gnalana niluluk na tarai, tana iau ga vatangia ma iau oro ra tarai ma iau ga ve diat ba, go ra gunan iat, iau mainge pi data kutuia pi data vatangia mara umana zone. Io diaga gug tanam kau varkurai ba kau tinata, io iau ga kutia pi ailimana zone. A zone one, zone two, zone three, zone four ma zone five. A iau ga gire tago iga ngala mat ra niluluk na tarai. Ma iga dekdek piragu pi, iau ga vana vurbit pi iau ga maravut diat. Io akari iau ga pait ra kukutu pi, imaravut iau pi, iau tadav value takana, tikana zone pi iau, iau tata pa diat iau maravut diat. Kan tago ra pakana bung iau paitia upi iau oro go ra aumana, a zone. Iau tul tar ra umana ika marmaravut ta diat, dari ra <hesitation> a senso, ba taumana magit damana, <hesitation> aumana magit tara, sait tara mana agriculture, iau, iau maravut diat tana. Io pi nam dia takan paia pi dia vapapalum diat, pi dia busy mara papalum, kan go ra papalum vakuku nina mangana tavua ati tago ra balanagunan. <hesitation> Mari pa dia dia muria, taumana taumana dia mur dia tar vauma na kakao dia pait ia mongoro na magit tago ra gunan iat. Ma dia gugu tago ra varkurai nina iau ga paitia. Ia daman ia kaugu mana varkurai nina iau ga paitia ma iau, lue diat ma, iau ga vataten dia ma iau ga al baben diat upi iau, mana, taumana taim iau oro diat upi iau vakivung diat ma vatata pa diat pi diata ngo vue taumana magit ba dari ra papalum vakuku tara vunuvu na drak ba taumana magit damana, ni dia la involve tana nina vakir, na vakaina kadia nilaun, iau tigal diat tana. Ma ia nam kaugu papalum ati iat togo ra, togo ra, gunan iat ati Navunaram. Ma iau iat ta kaugu sait iau kairane dari na ba, iau gugu. Iau gugu tago ia, mana barmana dia vatorom tarava nam iau, iau ve diat itana. Kari ure ra niluluk ure taumana varkurai nina i vanarikai ti kiri mangana manga tuna ra varkurai, mana varkurai nina iau paitia ta diat pi iau pala iau tata pa diat tago <hesitation> iau la tata pa diat. Ma dia torom tara umana varkurai, io, iau gire tadavia ba vakir taumana do na purpuruan i tuna i vanarikai dari ta umana varmumut ba taumana ngalana vakvakaina dar go taraumana gunan dia paitia, kir dia pakana tana. Tago, iau gire tadavia ba dia torom tara nilai ra tinata, ma iau ongor ma iau vateten diat, tove tara palanga pi diat ta vana bula tara lotu. Kan ati iat bula togo ra iauga, iauga, iauga paitia pi ave pait taumana magit nina pina vake diat. Ma go iau vaninara pi amital vatut taumana ngala na, papalum na vapipia pi diat bula diata pakana tana, ma pi na maravut diat pi ure tikana tikana mani ure kadia nilaun. Io taumana taumana magit ati taumana ngalana kais ati iat, vakir i. Vanarike ati. Taumana, taumana pakana bula, kan ona tamangana kini kaina kai taurua ba taumana barmana damana, iau oga, oganais rurut taraumana kaugu mana komiti, upi ave vana ma ave tur bat rurut go ra pakana. Kaugu papalum bula ati taumana taim iau papalum malana, kiake ravian, taumana taim a marum. Pi iau la pait ra, aumana kausaling ba taumana varkurai, io nam ia kaugu papalum ma iau kairane ba iau, iau gugu tana. Kaugu mana papalum iat ati tago ra balanagunan. A taumana magit bula iau paitia iau, iau oro diat tara lain ma iau tata pa diat.Io akari iau, iau valaria pi iau oganais, iau mal tak varike taumana nuknuk pi iau maravut pa diat pi ure ra papalum na lima, ure ra papalum na kakau tara kadia umana a blok io go iau, iau, turpaia pi iau oro raumana turtur da ba aumana klen pin pi iau set ta diat upi raumana turtur nina ina mangamangana tata pa diat ma ina la oro diat, Upi ina la tata i na vana, ina vana dari ra kru. Ina oro pa tatikana krup, es a grup, io ba tikana klen, tikana turtur ina tata pa diat. Iau mainge pina maravut raumana turtur tago ra, vuna tago gori, raumana turtur, a klen nina dia dia tar vanarikai akani nam i dari ra vinun ma aivat na klen, ba aivat na turtur. Io tana iau mangana ngoro mat togo iau gire tadapia ba gora tinavua na tarai i mangana vana vailik. <hesitation> Dar iau tar tatike value ba, ati iat <hesitation> dari ra aivat na rip na nililuk na tarai, io iau mangana, iau kaina upi taumana marmaravut dari na vanarikai pi aveta kutu gora gunan upi da va da vatang da vatangia ma navunaram namba vuan, namba tu. <hesitation> namba tu. Pi nam na isi pirai, ba pi taurua ward memebr nin dira vanarikai tago ra gunan iat. A kari bula, kaugu papalum bula iau paitia ati, iau ongor pi, iau varagat tarai pi diata vana pira lotu tanina i ngatngat tuna, pi diata vana pira lotu. Pi diata nunure ra luluai ta kadia nilaun. Nam ra ngala na pakana, ba dia nunure takral a nilaun tara luluai ma dia vatur pa ia, na gire ba na na molo ra vanavai gora pakana ure ra lo en oda sait, nam na molo. Tago dia ongor upi diata vana pira lotu. kan akari iat navunaram bula, itar dari ra lavurua na vuna lotu itar ki akani, ure raura mein dari ra United church ma Katolic ia ra urua luaina lotu, ia ra umana aumana pupukuai na nilaun ba rivaival nam dia vanarikai, dia vung varike pa mule nam tara alima pi lavurua parika. Io ave gire tadapia iau gire tadapia ba i tru taramana niaring, io ave gire darina ba kuba go ra a ure ra sait tara lo en oda dovotina amana tarai dia dia dia momo iakaka vakir tuna diata mangana vakaina ba pi diata varurut ba diata varubu. Nam ra ngalana na pakana nam amital paitia iau varurung ma kaugu vod memba amir ongor pi amir maravut bulu pa diat. Uro amanaika vinarubu nina i vanarikai ba taumanaika varngangar amir kam in rurut pi amir vatokodo diat, pi a malmal mule i vana rikai. Kari pa u na mangana volongore taumana mangana varutrut mat da ri ra vardodoko ba varmumut ba ava, tago amir la kam in rurut, a WDC iat ati togo ra balanagunan, dia ga vatokodo nam ra umana pakana. Ma kani aumana mana bona magit ivanarikai ma bona ginigira ure nam. Io akari iat dari ba iau apakana bula ta nam ra WDC kai go ra gunan, iau mangana ruk pi iau maravut tara sait tara lotu ma tara gunan. Io nam iau vanarikai damana, ma takaugu ginigira ma kaugu kakairanai iau gire darina ba ati iat navunaram a malmal na gunan. Ari una tata tikana tinata diata votorome, <hesitation> nurvue taumanaika ngalana purpuruan navanarikai iakaka ari, diata volongore raumana lualua diatar tata dia vaikilik tar diat, ma dia ma ni ra ngala na pakana iau gugu tana, ure ra ava ure ra tinarom ba mur varkurai, mur tinata nina dia paitia, dia votorome. <hesitation> Aumana ngala na minamal nina iau paitia tago ra gunan, pi pi iau tibe avet mulai raumanaika ika kikil damana pi namur iau vadekdek diat. <hesitation> Kougu taumana papalum bula nina iau vapalum livuan iau vapalum bula livuan tai taumana pakana nina iau maravut diat tana ure dar go ra papalum na lima, ma go iau vaninara upi na van ina mal varike taumana ika ngalana papalum navapipia, pi na ben ra mana barmana pi diata pat ta na. Ma namur pi damana na vakuba go ra <hesitation> lo en oda pina kuba, ma nam nina kaugu papalum iat ati tago ra balanagunan, <hesitation> taumana taim dia kapa iau tai taumana gunan pi iau maravut diat, <hesitation> dia gugu. <hesitation> Kan a kani bula ave ongor bula pi ave tigal vue taumana ngalana pakana ta kaveve gunan tago ave gire tadapia bea, ngalana purpuruan nina vanarikai, tikai iat tana tikai iat tana gora <hesitation> aumana malagene ba pati, da kutu vue nam tago ave gire tadapia ba mongoro na taim da vana tara pati ba mangana. Ava nam dia paitia, mana pilai, a mana, life ben dia pilai, dia varurue dat pi, ngalana kin <hesitation> purpuruan ila vana rikai. Na iau gati kutuvue itar ivia kilala lua. Kan itar dari raura, utula vinun na kilala taunia. Io iau gire tadavia bula ba aumana bona magiit i vana rikai. Ba iau kutu vanavana vue taraumana magit dari. Daman, ia iat bula iau tikana tena tatata tago ra balanagunan. Tena maramaravut, tara side tara lotu ma tara matanitu bula. Nam ia ra mana ngalana pakana nina iau gigira tana. <hesitation> Mana purpuruan bula tara, side tai ra education side, a vartovo, iau mangana ongor pi iau vatokodo diat. Iau gire tadavia ba, aika ngalana tinorom i vana rikai. Ma, <hesitation> iau gire dari ni ba tarai dia gugu. Nam ia ra mana papalum nina iau paitia. Kan, taumana time, tikana time bula dia ga tar, viva pa pi iau pi iauga papalum damana. Iua maravut bulu ra tarai. Ma go ni ramana papalum nina iau, paitia tago ra, tago ra gunan.